Rô karazan̈a kafe misy zen̈y misy, zen̈y misy ny arabikà bôka Etôpia an̈y zen̈y izy, somary man̈ana tsiro malefaka ze izy, de aviô koa ny rôbista ndray bôka Afrika an̈ivo an̈y misy an̈any de man̈an̈a tsiro somary maherihery kokoa izy, mafaipaiky <hesitation> tsiron̈any oe.